Ndiinjiranga khumakhuha mbu okhuerila oli sasiokhuewrila mbu oli bulahi mushila nomba oli bulahi khuluso khutsia khuiyalitsia lakini lse shinga sie eshindu siikhayanga nomba tsindolo tsibule khuitsia mmoni emba mmaparo amanji ubulwale bwakhae njira munzu obusawale bulia bwakhaba buo khuyasia bwakhaba buso busilishi maia bwakhababutsihadi bumbasinjia okhukosia tsindola mmufwe elwanyi ebuyoka buliya man abandu bakhupana shemala emburiraa nanyala tsindola tawe obuyokha buba bwa bakhana bafu batesheree nomba abasianibafu nomba obusyoka buyofu bwupakanaa nomba obuyoka nende amakhusha nenda ebikhoala bimali bihesi tsindalo ta amakhuha kalia kamala kakhola shino kakosinja tsindola tsianja mmuruva sichira kabatsanga amakhuha ko kuhumisia mwoyo kwanje esiro shiosi mpaka onyola tsindolo tsibula kho shindochoma ebindu kama aonalwale ta amalwale kaholanga mushio ne katira nomba naberi omwana omwana nalwala munzu shimulakona tsindola lawa numba obuyoka bubaraa elwanyi nomba wo musiani wenywe nomba mubajirani buli buyoka bulari bulahi tawe shuwitsa khukona tsindoko tawe haya noli nenda shindu kama ing’omba ilwanyi emiruka elwanyi. Imbwa ibera mukhusamo nende okhurira sana somama owurira okhukuna tsindolo tawe omala olola khuli nende obusuku bulu ilwanyi ma onyola tsindolo tsibula, wikhoree mulsistrassi, khulwa okhuenya eshilo, khu amakhuha shinga akane kata sheemala endola nikaanjamisia tawe, enyolanga mbari tsindolo tsibula mmoni tawe, mpaka inyola adikhale tsa ndaenyanga shilo shiosi mbaka iwa bushi.